राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निगरानी करे के उपाय बहुत हे नैतिक है। देश रही तो हम ही क्योंकि देश सर्वोच्च है तो ओकर सुरक्षा बहुत जरूरी है। कोई दुश्मन ओ पार है तो ये पार ना आ पाए और हमर समाज सुरक्षित हो सके और घर के परिवार के रक्षा हो सके। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निगरानी करे के उपाय बहुत हे नैतिक है।